أنا نحب نستمع لأنواع مختلفة من الموسيقى. كل نوع عنده جوه الخاص. ساعات نحب الموسيقى الشعبية، وساعات نحب الروك أو الجاز. كل نوع يخليني نحس بشعور مختلف. مثلاً، الموسيقى الهادئة تعطي راحة، بينما الإيقاعات السريعة تخلي عندي طاقة. التنوع في الموسيقى يعطيني فرصة نكتشف حاجات جديدة ونتفاعل مع اللحظات.